راح أركز على العلم والإستيعاب المعرفي والثقافة المحيطة بذلك الوقت، راح أحاول أتواصل مع الناس المحليين، وأتعلم من تجاربهم وثقافتهم، وأساليب حياتهم في هاي الحقبة، أتابع الأحداث التاريخ البارزة، وأسلوب الحياة في ذات الزمان، عشان أفهم كيف كانت الأمور تصير؟ وكيف تطورت من ذلك الوقت؟